<hesitation> emitendera yitukurabamu kunaaba engaro, nooronda amiizi gaboniire, amiizi gaboniire oteeka oronda esaabuni esaabuni oshuka amiizi gaawe oshuka amiizi omu ngaro osiigamu saabuni, then onaaba omara nk’endaki se- nka- nka- seconds zaawe nka makumyashatu okunaaba omu ngaro oinemu esaabuni n'esaabundi <hesitation> then okiheza ogaruka oshukamu amiizi omunyunguza engaro zaawe, omekinga ore- oreebeka ngu engaro zaawe zaakoraki za- zaabonera obukya oburofa obwa burimu bwarugamu